Ni ga naxam mase gana waan mase pala australia ga naxam gana ramin amun funalik di pilai rugby masing maah ga ramaqi la piksa kawit kanaf adu mase gana ramin nandi la mase la raan ko gana waan gana waan apa australia mase gana ramin amun funalik di pilai rugby gana waan apa gana ramin nandi raktak fanong gana kaawas karik balus gana waan apa labina surugu lamun gana waan gana izi la vaal gana ramin kawit na naf ga rumbai mase mara nugu gana ramin mase mara maam mase gana tamai mase la amun field di pilai masing maah ni mase ga naxam gana waan apa la australia mising dina ramin mase nandi di pilai nan bene ga soxot gana ramin nandi.